Ñkpo̱ ñke kpo̱ho̱ iñum ñka ãbak nkẽkúd a. ãnye afo̱n ȳien ākan ña Ētim ami enun eba, akede ke ñto̱kejeṉ ekan nah ñtokejen ké Ētim ẽkpo̱ eyene ade akpemia, ìtiãba, ãmmo̱ ãduk ũfo̱k elo̱ho̱, ígwo̱ho̱ké ikan afuri esien. Anun ade ãkpeguo̱ ídaha iñi ñkalikã ítìaba ãde, ãnye ãde ãyie ũfo̱k ãmmo̱ ãyo̱n ãkẽsio̱k ãtie, ãde ãkesin ami ñka Abak ãde, ãneke ñkema ñkpo̱ ãde, ñun ñkud ũru̱a eyama ké Abak ade, ké ñkpo ãyama ãkan ãke līung ãjid sẽ nkpe be̱ben akama ãka ãkeyãm̱ ñcho̱n ũrua. ãgwo̱ ẽwak ké Abãk áde èkan Ētim ãmi, nkpo aãyun àyáma ke ùde ãnun ãkan Ētim Ekpo̱ ḵe ñtak ewak, ãde ãsin ãmi m̃ma Abak ñkan Etimb Ēkpo̱.